المكان اللي زرتة وكان ودي أزوره هو نيوزيلندا ،لإنها مشهورة بجمال طبيعتها الخلابة من الجبال الخضراء والشلالات للبحيرات الصافية، أحب أستمتع بمشاهدتها عن قرب، أعيد تجربة المغامرة فيها، مثل ركوب الدراجات الجبلية، أو المشي في المسارات الطبيعية، كمان الأجواء الهادئة تشجع على الإسترخاء والإبتعاد عن ضغوط الحياة.